أول شي راح أسوي أكون بادر، وأتعرف على الناس اللي حولي. أقول <hesitation> مثل هلا والله، أنا <hesitation> جيهان، جديد بالبلد، وكنت حابة اتعرف على ناس. إذا عندكم أماكن حلوة، أو نشاطات حابين تروحونها، أنا واياكم. أحب اتعرف على ثقافة <noise> البلد، وكل شي جديد. إذا حابين نتجمع، أو نروح مكان مع بعض، أنا موجودة.